Tüti i travai manual përché mi ai vëramënt poca manualità, m'pias pa ënventé le coze, travaié <hesitation> fe 'd travai artistich u d'autre coze parei a m'pias propi pa e cuindi sërìu propi ba bun-a a fe 'd coze parei